Huduma achima Mungu yazipendelea kwasababu yaazikazi zinoulikweli zili juu yan nandi chimamaa hata luale lazima unopewe kipaumbele mfano kumaleba yakusaidiwa sna sana sanaa tofauti na pampiti kwahiyo kungatia bo lesha mambo ya kusipitali likwizi vule kapapo ijamii huku kaazana kusomesana, ili yapati kazi, enge yangu tutuasaidia. Mana likoma hospitali, avula, <noise> mutanongia yasoma na nhanchi hai ingi. <noise> Lazima yaajiri we. kwahiyo jamii yetu impakengi kusuaidia. <noise> kwa ambaa mmm Sinongati uwenstuwa somesana, vini yaajiayapati. Ngoja tutusaidie, tartuhisi nalieri mambo vinono vinono kuma anza ya chira <noise> kunoyaki kuli hospitali. Engudumie kuombe kwakwa umakini nkualaka kulingana <noise> na vino yaa somesha ana.